Ai nii ule krismas holidei ngang faveret enang o awango tang ngang inne inulupo loida a' kolis namasko aleketa tisia alima namasketa osino polomogo teng ule tee teu ule lepo enang bago krismas, krismas teng awa pangaloita omelialumo a' osino popalima teng lepo ule tewo inulupo, inobengu loida tewo sukulu alimampo awa osino poloma enjoy malima oto maliko. Teng tewango krismas ule favourite ule ngang, teng ninang popalima a' osino otomalili tee popalima osino popaliko awango lotumalako ninang kastom loida sila nando go kelenammo otoio popaliko, teng okopo pemili okopo nalo onoli silamali silamoliko. Teng teego silamalima nalo otomalili teng tewo polo naa loida <laughs> tawalalamma tewonga a' onolialumamponga naloke wau malima meka mekamalako ule omelialumamponga, teng teengo krismas go tee ule lowena loida amili sila loida gawalako. Tewonga tee sila otowaluma nawalo tee tewo popalima pa- navisgoi kalomma stoli malima, amili naa polo naa loida tawalalamma, kokole naa loida tawalalamma lotumalima onoliko, te teketai nanama namasketai popalima. Teng tewango klismas ule ninau ule peekala panna, panna ule isikamasko weainala kilismasgoi lalula ule osinoka pola lotuwotaluwai, lotuwotaluma tee peekala amili gawealupenamas asing lotulalama gaweai. Polo taweai, kokole taweai lotulala lotumalama, tawanda ule teng tewa waumalima otomalili stoli malima meka malima oigakeka tee stoli temasko amasnoga mokamasko owawainamas naotamaliko nii aka napo enang o tamalitowai, lotumalilitowai. Teng tewango tee kilismas ule tabeng melang, oi omelialumampo pangalogoi oi omelialumampo kilismas goi poloma omelima lotulotugo panna ko meliko. Melima teng tee menabas nawa tee wau nee panna wau osinoke pemili nawa pemili nalo molima, molima enang malima lotu malima wau maliai. Lowena ule amili gawalako sila asing gawotawangko tewongo a' otolowaluko woopaliaingo. Teng apambiai tee meeke anga wenamo loida a' osino powainalo leko o sila loida gawambiai, teng tewango tee o kilismas tewato, tewa, ninang apambila ule tewa apambila ule o teke loida sila gawampenala tee napo tee temo mopo otoienamo talitalipambila teng ule apambiai o kilismasgoi leko onga popalala gawambiai teng ummeng tambabiaino lindu o tawambiai awango o tee temo poalu. Teng okopo omeli waumalima meka malima tee teu ule enang taba meeke mando tawambiai tabangko tewa, teng tewango kilismas tewa menabasi nawago tee ule tambeng ule pewelet ule nii ngang, pewelet ule innobegu, innulupo okopo osino poloma enjoy malima wau tambeng naiangko. Teng